Raha <hesitation> raha mande Siberia aho da minday palitao mafana be da minday satroba mafana be, da minday dodogna, minday <hesitation> kô- <hesitation> ino moa e kasine minday bô- bôty mafana satria agny mangaseky.